traste rí guaꞌdááxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ guwáxo̱ꞌ ñajuun khaa, xóo cuchara, cuchara rí lakiin ñajuun napaꞌ-napeꞌtso jmiáxo̱ꞌ kháaꞌxo̱ꞌ. Jmíí rí waba mba̱ꞌo̱ rá, e̱ste̱e̱, nu̱ni̱íxo̱ꞌ khaa, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ revolver khaa comida, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ servir rí naꞌphoxo̱ꞌ ñajuun rí cuchara rí mba̱ꞌo̱. Ríga̱ mbá cuchara rí, casi tsíjmaxo̱ꞌ para comida, sino que para naꞌga̱a majan o yaja. E̱e̱n <hesitation> guaꞌdááxo̱ꞌ khaa taza rí nuwa̱a̱nxo̱ꞌ café, tasa̱a̱, mbaꞌa inii taza mangaa, gúꞌdoꞌ taza rí vidrio, taza rí, xú plástico, taza rí, e̱ste̱e̱, rí ju̱ba̱ꞌ mangaa. E̱e̱n, kuaꞌnii má khaa xúba̱ rí guaꞌdááxo̱ꞌ. xúba̱ rí paska, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ napho, naphomaꞌánxo̱ꞌ khaa xndú awúun ne̱ ja- o si no, khaa comida rí nda̱a̱ géꞌdoo eyoo, ríí seco rí ma̱ꞌthánxo̱ꞌ rá. E̱e̱n, ríga̱ khaa, xx- guaꞌdááxo̱ꞌ xúba̱ rí me̱jno̱ꞌ, o rí naphoxo̱ꞌ yaꞌduun, naphoxo̱ꞌ, ste̱e̱, e̱e̱n <hesitation> cosa rí géꞌdoo eyoo, jngó ma̱xá-ma̱xángútígú, e̱e̱n, guaꞌdááxo̱ꞌ mangaa xúba̱ ríí-ríí <hesitation> ju̱ba̱ꞌ. O rí naphoxo̱ꞌ, por ejmplo, xóo mbáa pozole, rí wáá me̱jno̱ꞌ ja, jmí me̱do̱ jngó ma̱-ma̱xágegoo ne̱. E̱e̱n, rúꞌkho̱o̱, naphoxo̱ꞌ posóóle̱, o yaꞌduun rí, yaꞌduun mika, mika, mbá mika, mbá mika mphóxo̱ꞌ, jngó ma̱goo ma̱xá-ma̱xáwiꞌthá jmí ma̱xá-ma̱xángutígú mangaa. E̱e̱n, guaꞌdááxo̱ꞌ xóo jarra. Jarra rí no̱ne̱xo̱ꞌ agua fresca, o na̱rigu iya inuu mesa. E̱e̱n, <hesitation> <noise> ste̱e̱, vaso khue̱n, vaso rí na̱wa̱a̱nxo̱ꞌ agua fresca, o <noise> e̱ste̱e̱, iya máꞌ khue̱n. E̱e̱n, mangaa xu̱wa̱á. Mbaꞌ enii xu̱wa̱á, xu̱wa̱á rí lakiin, nu̱wa̱a̱nxo̱ꞌ khaa, gúwan, rí ra̱ꞌkháa lakiin wéño míi ra̱ꞌkháa mba̱ꞌo̱ guéño júꞌ. Nuwa̱a̱nxo̱ꞌ gúwan, e̱e̱n, ríga̱ xu̱wa̱á mangaa ríí, no̱o̱, ndu̱ya̱xo̱ꞌ iya, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ vaciar iya rá, ndo̱o̱s ná nu̱jña̱axo̱ꞌ traste mbo̱ꞌ. E̱e̱n, <hesitation> ríga̱ coladera rí nu̱ñi̱íxo̱ꞌ khaa, escurrir xúgíí, por ejemplo, verdura, e̱ste̱e̱, pasta rí no̱ne̱xo̱ꞌ sopa, rí no̱ne̱xo̱ rá, pero <hesitation> rí ndaꞌyóo ma̱ꞌñii khaa, escurrir rá, ste̱e̱, ma̱ga̱jnáa eyoo. Rúꞌkhue̱n ste̱e̱ najmaxo̱ꞌ khaa, coladera rí xuájñá, xuájñá. E̱e̱n, mangaa guaꞌdááxo̱ꞌ ndaa, e̱ste̱e̱. <hesitation>